<hesitation> kalau untuk hewan, hewan yang pintar tu anjing sih, anjing tu apo iyo, iyo dio kalua di didik dari kecil kecik tu biso nurut sampe gede, biso di suruh-suruh jaga-jaga apa-jaga perkebunan kalua biso lagi buka lahan biaso nyo kan kalau lagi buka lahan pati nyo kito pelihara anjing buat jaga-jaga <hesitation> perkebunan kito <hesitation> kalau dak iyo ado kucing, kucing tu iyo, apo yo <hesitation> <hesitation> yang ketigo tu ado ayam entah ngapo sayo tu mikir tu ayam tu juga-juga termasuk hewan yang pintar lah kenapo biaso ny tu kalau kito memanggil ayam nah pasti tu ayam tu datang lah semuo tu kito kasih makan gitu kan <hesitation> terus kalau ado yang ayam nyo tu yang jago kito adu ayam belago lah ayam duo <laughs> belago samo ayam-ayam kawan gitu kan, kalau dak yo ayam-ayam ini <hesitation> kalau untk hewan yang paling pintar menurut sayo tu ado hewan anjing, dulu tu pas awak masih sd pernah ado anjing <hesitation> di bawah tumpukan kayu, kayu tu rencana nyo nak buat garasi mobil nah di bawah kayu tu ado anjing lahiran anak nyo do empat ekok. Kebetulan bapak <hesitation> bapak awak ado buka lahan tu kan nah awak ambek lah anak njing tu awak rawat dari kecik sampe besak awak kasih makan kasih minum <hesitation> lah agak besak an anak anjing tu awak bawa lah ke kebun <hesitation> supayo dio biso jago-jago kebun, setiap-setiap-setiap kali kalua awak tengok kebun belum jugo sampai ke kebun anak anjing tu tedengar suaro motor langsung nyo datang ke kito, kadang kalau dak ado nampak di kebun awak panggil-panggil <hesitation> pasti datang mereko, habis tu awak kaish makan kasih minum lepas tu kito ajak jalan-jalan nengok bibit sawit yang lah ditanam samo bapak tu, tapi kadang kalau dio anak anjing kalua pergi jauh-juuh tu kadang jugo lupo arah jalan balek nyo cuman kalo kito panggil dio tu paham mano suaro tuannyo mano uaro orang lain, nah kalo yang manggil pasti dio datang ke kito <hesitation> cuman kalua kito ninggalin anak njing dikebun tu kadang-kadang kasihan jugo soal nyo dio masih kecik, kadang di ganggu sama ado babi juga gitu kan, ada hewan-hewan liar di dalam alam nah kayak mis-missal-misalkan ada kucing hutan, kalua iya, kalau mau nyuruh anjing bejago kebun tu minimal tu yo.